Jo pë maçë ngë di gjë, u qent kam i pasur e mirë o likë gjagjë e di, gjagjë e njoh me l’esperienza e gjith, però pë’ maçet ngë di të flas përçë ngë kam i pasur kurrë, quindi effettivamenti ngë di çë mallati vijën, çë mallati mënd kenë maçet, edhe këtu i duhej të flisjëm me vitirinarjin.